लेन्तिल्स् तु अमे केम के प्रेपरे गोरिम्। फस्तते जुन्तु रिनेस् असे लेन्तिल्स् ओफ् जुन्तु थे चोल्द् वतेर् मने धोय्लम् फस्तते। तसो जोदि किब पथोद् थके ब किब भन्गर् लेन्तिल्स् थके, ते हेव्ल ग मि रेमोवे कोय्लम् फस्तते। तिस् मिनुते तो एक् घन्त दके पनीर् भिज फेतिम्। त कि मने चूकिन्ग् तिमे तो रेदुचे होजे। हेव्ल सो प्रेपरे कोर बिशोद्। फस्तते बोइलिन्ग् कोरिम्। अमे बोइल् कोर बिशोद्। तसो तुतु उसे तु ओने रतिओ मने वतेर् तो लेन्तिल् रतिओ। ततो अमे तसो दन् ग्रीन् अन्द् सेअसोनिन्ग् अद्द् कोरिम्। सेअसोनिन्ग् अद्द् कोरि केन। लस्त् दस् मिनुते सो कनो चूकिन्ग् कोरि केन। इत् इस् रेअद्य् तो एअत्।